چھٹیاں دی یاترا یوجنا بناؤن، رومانچک اتے منورنجک ہو سکدا ہے۔ اک سفل یوجنا بناؤن لئی ترتیب وار قدم مددگار ثابت ہو سکدے ہن۔ منزل دی چون سب توں پہلا نردھارت کرو کہ، کِہ ستھان تے جانا ہے۔ پہاڑ، مندر، اتہاسک ستھان جاں ویدیش، موسم اتے سرکھیا ستر دی جانچ کرو، بجٹ بناؤ۔ یاترا، رہن سہن، کھانا پینا، درش دیکھتا اتے خریداری لئی بجٹ تیار کرو، بچت کرن لئی اگاؤں بُکنگ دی جانچ کرو۔